Boodena ngnii ni niini: nré ibanti, dii buungama nroog nruu yonguni nangh, jongu dii mmintéghima, ndiibilema, ndéélema mu yongu. nroog ghuna nruu ku- ku- kottu. Nii wii saana bhuuntamoni, mu ringi ruundutu nruunduti bobiyone kanane. Maa nii saana goo buuntamo wiima ruune di, mu ruundu ibantima mu la yongu, nkanjiima, nthiocktuma, mu la kanra jongu, mu la gnii. Nii saana wiima buuntamoni dan awaa, mu kottu dhii mu lackaa kanré bhuugone buughuwu yéé. Ndiiti mu kanré i- isiiye, woo tookh, nii mu roogtu. Maa ngoo féé wii wii dan. Suuéma idiimo yicki wii wii woo féé dan nnaari ngnii. Wii dééma mu docka daanane-mu gnii dan fuutu. Nii fiine mu gnii fuutu, mmiide mu gnii fu-gnii iyonguma, maama mmiide mu yongu. <noise>